أنا بمتلك تسع ازواج من الأحذيه. بستخدم بعضها للرياضة وبعضها للخروج. بالنسبة للقبعات، عندي ثلاث قبعات مختلفة. بستخدمها حسب المناسبات. والنظارات عندي نظارتين. واحدة طبية والثانية نظارة شمسية. كمان بحب ا-أتنوع بالإكسسوارات من نو-من <hesitation> وقت لآخر. وبحب كمان أخصص ال-الأشياء حسب المناسبة. مو كده عشوائياً.